komiði sæl og verið velkomin í í dag ætlum við að fara yfir helstu fréttir vikunnar veggjakrot hefur verið vaxandi vandamál á höfuðborgarsvæðinu aðallega í miðbænum borgaryfirvöld reyna stöðugt að koma í veg fyrir en það birtist oftast aftur nú hefur verið ákveðið í samstarfi við íbúa og fyrirtæki í miðbænum að ráðast í

á ákveðnum svæðum Ægisson formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur segir að veggjakrot eigi að heyra sögunni til

að senda þau skilaboð að við líðum þetta ekkert lengur fólk á ekkert að komast upp með það að vinna eignaspjöll og skemmdarverk á eigum annarra og þetta er auðvitað mjög dýrt bæði fyrir íbúana rekstraraðilana og ekki síður fyrir allt af sér um hreinsunina til þess að hreinsa eru notaðar háþrýstidælur og alls kyns hreinsiefni stundum þarf að fara tvisvar eða þrisvar yfir hvern vegg til að ná af og vonandi hugsa veggjakrotarar sig nú tvisvar eða þrisvar um áður en þeir taka upp

snemma áhuga á forritun og var bara níu ára þegar hann kom fyrsta snjallforritinu sínu á markað hann er meðal yngstu forritara í heimi á sviði hugrænnar tölvunar er forritun sem snýr að svokallaðri gervigreind eða tölvum sem geta aðlagast nýjum aðstæðum og tileinkað sér nýja þekkingu upp á eigin spýtur er nú orðinn fjórtán ára og hefur mestan áhuga á að tengja saman gervigreind og læknavísindi hann er til dæmis og markmiðið með því er að gera fólki kleift að tjá sig tanmay segir að það sé mikilvægt að deila þekkingu um gervigreind sú tækni verði mikilvæg í framtíðinni og muni bæta líf mjög margra Elsa Guðrún Jónsdóttir frá Ólafsfirði verður fyrst íslenskra kvenna til að keppa í skíðagöngu á Ólympíuleikum hún mun keppa í tíu kílómetra göngu á hún fékk að vita að hún hefði fengið þátttökurétt á leikunum

nokkurra daga fyrirvara Elsa Guðrún fór til Suður Kóreu fyrir helgi en hún segist vera í skýjunum með að vera á leið á Ólympíuleikana ótrúlega ánægð og hlakka mikið til ég var búin að að það væru miklir möguleikar

fékk svo lokasvar tuttugasta janúar Elsa Guðrún var meðal keppenda á heimsmeistaramótinu í norrænum greinum í

þar sigraði hún í undankeppni og er því vel undirbúin fyrir leikana á föstudaginn ég fékk smjörþefinn af þessu á h m en þetta er samt allt annað og mikið stærra ég búin að æfa eins vel og ég get það er ekkert hægt að gera betur en það við hæstu fjallstinda Sameinuðu arabísku furstadæmanna er að finna lengstu

starfsmenn Heimsmetabókar Guinness voru á staðnum og staðfestu það hún er tveimur komma átta kílómetrar að lengd sem er jafn langt og um það bil tuttugu og átta fótboltavellir og

kapall vegur um sex tonn eru vinsælar meðal ferðamanna um allan heim en þær eru eiginlega eins og risastórar

yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum fengu Toro Verde fyrirtækið sem átti lengstu línuna áður til að setja

í fjöllum furstadæmanna það tók starfsmenn um fjóra mánuði að koma upp aðstöðu fyrir línuna allt að tvö hundruð geta farið á hverjum degi þau sem gera það klæðast sérstökum búningi sem er festur kirfilega við kapalinn eins og nafn línunnar gefur til kynna þjóta þau svo niður úr

hundruð og áttatíu metra hæð það má því fullyrða að þetta sé bara fyrir þá allra djörfustu vetrarhátíð var haldin hátíðleg á höfuðborgarsvæðinu um helgina það er óhætt að segja að flestir hafi fundið eitthvað við sitt hæfi

enda mikið um skemmtilega og áhugaverða viðburði

barna var haldinn í öllum menningarhúsum Borgarbókasafnsins börnum og fullorðnum gafst tækifæri á að taka þátt í alls konar smiðjum og ævintýrum í ár tóku óhugnanlegar

yfir söfnin á bókasafninu í Spönginni í Grafarvogi mátti sjá krakka bregða sér í gervi

flugfélagsins WOW hlaupið var bæði hluti af vetrarhátíð og árlegu alþjóðlegu íþróttamóti í Reykjavík jafn ungir sem aldnir tóku þátt og fengu

og ýmislegt fleira til þess að lýsa upp skammdegið á hlaupunum á laugardaginn voru

húsinu sem voru hluti af vetrarhátíðinni þar sýndu krakkar hæfileika sína en tónleikarnir voru hluti af alþjóðlegu

eða krakkar í djassi í júní kom norski tónlistarmaðurinn Odd

til Íslands og hélt fyrir börn á aldrinum tíu til sextán ára um sextíu börn mættu á námskeiðin frá sjö löndum og liðsmenn hljómsveitarinnar í gær voru valdir úr þeim hópi þau Eva Guðrún Kári Oddur lina

og Una sýndu afrakstur æfinganna og léku djassinn af hjartans list ítalskur bréfberi hefur fengið viðurnefnið

í heimi íbúar borgarinnar í norðausturhluta Ítalíu

þurft að bíða mjög lengi eftir póstsendingum í ljós hefur komið að fimmtíu og sex ára gamall bréfberi í borginni hefur undanfarin átta ár ekki sinnt sínu eina verkefni að koma bréfum í réttar hendur í staðinn safnaðist pósturinn upp heima hjá honum upp komst um málið þegar starfsfólk endurvinnslustöðvar lét vita að

óopnaður póstur bærist í stríðum straumum til stöðvarinnar við nánari skoðun kom í ljós að í bílskúr

var rúmt hálf tonn af pósti sem hann hafði ekki borið út elstu bréfin voru póstlögð árið tvö þúsund og tíu

hefur nú verið handtekinn fyrir kæruleysið og ekki líklegt að hann verði fenginn til að koma póstinum til þeirra sem áttu að fá hann til þess þarf að fá einhverja betri og ábyrgari bréfbera umhverfisráðuneytið hefur veitt Strætó heimild fyrir því að leyfa gæludýr í strætó óvíst er hvenær leyfið tekur

gildi en þegar það gerist geta farþegar tekið með sér hunda ketti

landi sem gæludýr þetta verður sem gildir í eitt ár öll dýrin verða að vera í búri nema hundar en þeir mega samt ekki fara upp í sætin farþegar sem ferðast með gæludýr verða að vera átján ára eða eldri umhverfisráðuneytið

setur líka þau skilyrði að vagnar sem notaðir eru í verkefnið séu þrifnir sérstaklega vel að innan í lok hvers dags astma og ofnæmisfélag Íslands og Öryrkjabandalag Íslands vildu til dæmis ekki að það yrði samþykkt þau segja að það sé hætta á að hópur fólks sem treystir á almenningssamgöngur

geti ekki nýtt sér þær á meðan leyfið er í gildi matvælastofnun sem sér meðal annars um að dýrum líði vel Hálfdán Ingi Gunnarsson fimmtán ára nemandi í Réttarholtsskóla kom auga á villu í kennslubók í eðlisfræði hann lét kennarann sinn vita og hann bað Hálfdán um að skrifa grein þar sem hann útskýrði villuna hann sendi greinina til Menntamálastofnunar og tveggja eðlisfræðinga við Háskóla Íslands sem staðfestu athugasemdirnar rugla saman tveimur hugmyndum hugmyndirnar sem verið er að rugla saman í bókinni snúast um uppbyggingu eða frumeinda

hafa kjarna úr róteindum og nifteindum

árið nítján hundruð og þrettán sagði hann að rafeindir í atómum hreyfðust í kringum kjarnann eftir ákveðnum

með þessu líkani væri hægt að segja til um hvar rafeindirnar eru þrettán árum seinna betrumbættu Schrödinger þessa hugmynd þeir sáu fyrir sér að rafeindirnar væru eins og ský í kringum kjarnann en staðsetning þeirra væri háð óvissu þeir sögðu

væri hægt að spá fyrir um líkurnar á staðsetningu rafeindanna þetta kallast líkanið af atóminu án skammtafræðinnar er ýmislegt sem við hefðum ekki í okkar daglega lífi til dæmis tölvur og snjallsímar innan tíðar verður erfitt fyrir fólk að treysta á skilningarvit sín þegar það vafrar um netið tækni í mynd og hljóðvinnslu þróast svo hratt að bráðum verður auðvelt að falsa

hreyfimyndir það verður hægt að breyta hreyfimyndum líkja eftir röddum fólks og breyta svipbrigðum jafnvel í beinni útsendingu

fréttaflutningi eins og fyrirbærið er líka kallað hún segir að margt sé líkt með fölskum fréttum og

til dæmis ótta eða græðgi fólk er vant að geta treyst skilningarvitum sínum en Elfa Ýr segir að það gæti mögulega breyst það þarf alltaf að fara varlega og spyrja einhvern fullorðinn ef

maður er ekki viss hvort efni á netinu er rétt tíu leikskólar í Danmörku hafa komið upp

á leikvöllum barnanna þar sem þau elda kjötbollur súkkulaðibúðing og karamellusósu

þroskar orðaforða og ímyndunarafl barna það hjálpar þeim líka að læra að vinna saman leikskólastjóri í bænum segir að það sé gott að hafa

stað þar sem fullorðnir geti kennt

nöfnin á áhöldum og mat krakkarnir geta líka skipst á nýjum orðum þau læra að umgangast hluti sem eru mikilvægir heima og fá að prófa sig áfram í eldamennskunni á þriðjudaginn var dagur leikskólanna og hann var haldinn hátíðlegur í ellefta sinn um land allt leikskólinn í tilefni þess þar er hlutfall leikskólakennara hæst á landinu börnin á álfasteini sungu fyrir gesti og veltu meðal annars fyrir sér hvernig leikskólar væru ef þar væru engir leikskólakennarar í menningarhúsinu Hofi á Akureyri tóku um tvö hundruð leikskólabörn þátt í samsöng í tilefni dagsins að minnsta kosti tuttugu og níu konur hafa verið handteknar í Teheran höfuðborg Írans fyrir að mótmæla lögum um lög í landinu segja að konur verði að ganga með höfuðklút á arabísku þegar þær eru á opinberum vettvangi ef kona er íslamstrúar er algengt að hún gangi með hijab

er hluti af trúariðkun múslima og margar konur ganga með hann sem tákn um hógværð og trú í mörgum

mega konur velja hvort þær ganga með klútinn eða ekki mótmælin í Íran hafa vakið athygli í fréttum og á samfélagsmiðlum

og sveiflað honum á priki eins og fána í mótmælaskyni karlar hafa tekið þátt í mótmælunum konum til stuðnings og líka konur sem ganga með höfuðklút margar þeirra styðja að konur megi sjálfar velja hvort þær gera það í sumum löndum aðallega í Evrópu hafa verið sett öfug

ganga með þá opinberlega til dæmis í Belgíu Hollandi og Austurríki alþjóðlegi tvö þúsund og átján var á þriðjudaginn tilgangurinn með deginum er að vekja athygli fólks á notkun netsins og hvernig er hægt að leggja sitt af mörkum til að gera það betra SAFT samfélag fjölskyldu og tækni er átak um örugga og jákvæða tölvu og

unglinga á Íslandi Þóra Jónsdóttir verkefnastjóri hjá Barnaheillum sagði okkur frá SAFT við erum að að vinna að því að gera netið að betri stað fyrir börn og viljum að allt samfélagið taki þátt í því með okkur

síðunni er að finna alls konar verkefni og skemmtileg viðfangsefni sem er hægt að kljást við og skoða til þess að fræðast um hvernig best er að nota netið á jákvæðan hátt fyrir krakka og

þá er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði

á Lundarskóla á Akureyri og við sendum þeim spurninguna eru breytingar góðar

af því að stundum ert þú að flytja og þá geturðu séð alltaf á sama punkti í lífinu breytingar geta verið góðar og slæmar eins og þegar við fengum salatbar í skólann það var góð breyting og líka þegar við fengum nýjar tölvur

dæmis ef við

breyta neinu hefðum við örugglega ekki rafmagn ekki tækni ekki bíla og ekki Hafravatni á dögunum bíllinn er sköpunarverk verkfræðinema við Háskóla Íslands en í sumar tekur hann þátt í kappakstri í tveimur löndum Ítalíu og Austurríki